कसै कसै ठाउँ के पो हुनो छ था आच्छि । तर, मेरा गाउँ भने क्याद्दा छन् भने मेरा गाउँठाउँ छकाल दोफर्तिक र बासाइतिक अरिकन तीन टाइम खाना खाने अद्दे छन् । खाना तेइ बेला खाना छन् । छकाल भात खाना छन् । दोफर्तिक खाजा खाना छन् । वाउँछि बासाइतिक रोटा खाना छन् । छकाल भात पकाइकन त्यो भात नानो बचाउना छन् । दोफर्तिक तेइ भात भुटिबट खाना छन् । मु छकाल खाना छाड्डो पण्यो भने मु तेइ भात छाड्डे छे । केइकी त्यो भात खानाखाना मुखी मोटो भइगे । मेरो पेटपन ठूलो भैगो । तेइ भएर मु छकाल भात खान छाड्डे छे । अब कसो छ भने बासाइतिक त रोटा हुना छन् । रोटाको सट्टा मु औरु चटपट आइटम खाने छे । केइकी बासाइतिक धेरै लोड हुने खाना खानो होइन भन्ना छन् डाँक्टरै मौ । तेइ भएर लोड हुने खाना नखाइन हलुका चिज खाने छे । वाउँछि दोफर्तिक चइ मु खाजाका रुपमा अउरु अउरु गाँजर, वाउँछि मुला अउरु चट्नी अचारका रुपमा तेसइ सलाद खाने छे । वाउँछि तेइ खाइकन मु दिनभरि आफू जोगिने छे । मेरो शरिर पनि तेइ अनुसार हुने । छकाल भात खाना खाना मेरो पेट ठूलो भइसक्यो । पेट ठूलो हुनाले मु भात छाड्डे छे । वाउँछि दोफर्तिक चाई मु तेइ भात भुट्टो भन्ना अउरु चिज खाने छे । बासाइतिक चाई मु सिने बेला चाई अँ मु रोटा हालि खाने छे । अउरु चिज खान छाड्डे छे । केइकी रोटा खाए भने थोक्काइ हलुको हण हुनोछ । रोटाले सप्पै चिज पुर्याउनो छ । सन्तुलित पन हुँदो छ ।